Wo yi myapka ndye wo gria tnunusnu chego yna domi enu wo yi shnansye za dye gu za bwari yna n kama shna ache ɓa gna god. So kuma he ga yi enu dna he ɓwari o, ɓe kasa dodo ga be he, he gaɗye emu hna wo ga sawye ko kwa wo tibui hesye he yi ɓwaye emu kuma wo yi yna nɛye wo yi epma g iyi e. yi bwari o. wanda, ko bare, ko soku ko ayna kasa nɗye ɓa ga zhi ɓa-ɓa dami de he e he ɓwario, ko kwa ɓa ku somwa fi he ni he ga dye emu hna wo gayna ɓa ya, ko kwa wo ga snugu de ɓa yi. Enu kuma wo yi ynapka kuma ndye wo wyeknu mwabere yna, wo ɗye za zhi he ɓwariwoga smi wo ɓeynawnu, ko sheri wye, ko zeba wye, ko nuwnari wye, he ga yi emu fi he ɓwario. Ko he yi anufi he ɓwari o, eɗye-abe- yina bmasnu. Ko za ga ɓe he ynawyi ɓwari o, woga shiba tsi ɗyebemufi he ɓwari o, wo ga zhiba tsi ɗye enufihe ɓwari o, he ga ɗye emu hna wa ga do gu ko kwa wo kna aza bina ya. Emu kuma wo yi shnam ɗye zangoti n, he ga isa he yachire de mu, he ɓwaɓo de emu, se ga pka ynadyi de emu kuma wo yi yna kuma nɗye wo yi yna pma nyi gi yi zangoti gi yi ta ɓa ɓwa fi e yi ɓwari o, so that wo ga bma yi snu. Shna ma ɓwwada be n, ko ɓe kasa, kuma wode yna kuma nɗye wo ga gi he zuciya bubu dna he ɓwari o. emu kuma wo de yi yna kuma e ga yi ɓa fi he ɓwari’o ko a gna ɗye ebe ga ɓe he, he yisa he kna emu tnu tnu hari emu ga lo wo lo si yna zhi he ge emu kuma a wo ga lo wo lo wna abida fa nyi zhi he gen dye efe ga ri, tsongo masama. emu yi yna kuma nɗye wo yi mai gadi he ɓwari nyi har ɓabe nɗye ga be he n, wo yisa wa he yi ɓenyi go hna Kamata zangoti nɗye ha rayiwa snu. hari la nyigo la, la ɓwari, mi he yi emufi he ɓwari, domi emu wo pma mwa dye go-ɛye go gi zangoti. Wo pma, nɗye a ga gna ɗye mi da shnanɗye emu pma yi gi zangori ewo ɓwar’o n, gaskiya emu yi kuma nɗye he ga yisa he gna ɛye he ga snu dna wo yna n. kuma emu yi yna kuma ko byi alhe go do he ɓwari, ko zzago gado he ɓwari, o wo ga ɓwari’o wo ga dye edna e oba e tnutnu ɓa la tsongo n. gaskiya ɓa yi eyna kuma kama ebe ga be he zhio, he ga ɗye-ɗye ɓa ga dogu ko awyigbe ga lo zhi, kama shnaɛye azawna-zawna nɗye zna ɓa wna aza bas nu gbasa fi e chnikna ɓa chni wo ge n. ɓa ga fara ɓa co zhi he ga fara he gidi gba wo, he ɛye-ɛye aa kureshim zaza ga wo epa dna nyihedye ymango he she yna, he ga kkoko yes, ɗye aza kasa a ɗo zhi ko emu kuma wo yi be kuma kuma kama shan ɗye be kaasa ga snu tsonoyi, He ga kureshni wo ampani yi gi zangoti tsongo yna. Emu kuma wo pma kurma tsongo de yi ɓe kuma nɗye kamar awyigbe ga ɗo zhi shnadye ma ɓwada be n, he ga ɗye amu ga tib u ɓa sawyi fi ba he ga ɛye-ɛye a pma snu hari ndye tswashe gatu e aza nyi’o he ga ɗye dye. Kamata, emu kuma gi zaa yi wo fi ewo swari’o, tsongo ga ga ini, he ga ba kna zna gi ɓa kna zna gib a gu he ɓwari’o so that, ɓeɓe nɗye wo ga faru n hedye ynago he yi guguyi emu kuma wo anpani tsongo gaskiya midye mi ga gna ɗye mi da emu pma be tsongo gaskiya mi ga y isa mi zo dam soboda yna nɗye a gna emu, sa middye a belo yi byi alle ge. Emu kuma tswashe a snu ɓa n, wa wyebaɗye gi ɓa e zogo dododo.